تعلمتهم وان صغيرة نركب على الدراجة نعوم في البحر من لي عمري خمس سنين ديما نعملهم الحاجات هذوما ، وكبرت قعدت مغرومة بهم وحاجة باهية برشا ، يعني أنك تتعلم ركوب الدراجة ، تتعلم تعوم في البحر ، تعملهم هذوما الكل ، حاجات باهيين ، الواحد يتعلمهم في الصغر يقعدوا حاجات باهيا برشا ، هذاك علاش.